Kafe jooni no wayi, Conndiijo ana woodi, kafe jooɗo ana woodi. <hesitation> sikkoro ko ngaɗtaa hen koo nii waɗta so weli oo seerta. Jonkaa so tawaama <hesitation> kafe oo e hoore mun ana jogii weli goɗɗo. <hesitation> Ɗun duu ana ɓeyda.